Ta ngu na nroko ta narikao nruchino ta xa kotonó yatavee, ta kuiiyukuxó yuku yó ta na nakan inio na kini vii ho naivii xó, ta kini vii o ná kini kan chíni drios mio yi tayá davii to na kui ta hó na kuchío ho o on, koó udu afuerza ko milia ako ná ko chón xó ta kuchío, yuku na kó ta oné na kuxio oho tikuii kó ho o on tachíi ta viga taxhí kixa nó, vii ne taxi kixá nó ko nima na ho o on ki animao ha ha anima deeo ana ho o on. datakuea animaxí chí ho o on. kuii yuku ho o on. hó ñoyó ta tona kuiia tá oní navidii kao chí kito kui nrita yukuxó tá, nridatón ta xa ho itatón axa hó naviiditon ta no na ni kao nu nguan kao tá tó tikuayó tó dichí yó, to ti kahuayó to ho o on. to ni kao kuchió one ti'ilo na kuchío a tikachí yó anuguan o na kuchiti ta nra tambo neti na xa ovati na kuchio a inri chón yó, a inri inri ti koni yó a ti kolo yó ha tikuii kó na yute nikuni tana kota naxa veeo kon nro kuté ko mo tikuii yute la inri ita na xaoko no iyaó no santo xó naneó nrida ikutia taxhí santo nó na ta kuii yukuxó.